<hesitation> Fomba fiasan'ny interrupteur <hesitation> pihiny izy mampa- <hesitation> misy courant mande mande le mampande jiro, aveke izy kôfa vonoiny ndraiky izy magnapaky courant mande amy jiro.